Laaʃ tawo. Laraɟaha witiri walbis. Kalmaaŋgoti. Woo wo wit təmane walbiz na ndta tawoŋg daraɟaat ye nda. Kur kaskeda or kas kedaŋg kə laraɟahiɲa tə ɗaraɟa hiɲa. Warkə wal tarasa Aaro owal mataane. Moho telfono tene təri tos telfono benii ritostelfono beniit tə kaya. Fayiz uk ge, tar na apel ge wazap gena tarum wonas feeŋgə sabab kə katak. Mohida kalakə tuma marmudulu. Rulo ya tərici ce ẽ rigaruratit tədəgamri raɟa. Gadar de abo wit təroŋg kə urna. Ʃaan toŋg ɗart taanatə tooli bulaman. Tamsaryo mata tar ganon turon ŋgeta.